ko tawe e mi wodi sembe ɓernde himɓe, e tawe e mi wodi sembe nyatungo himbe nyawi, gonda mi hokke himɓe sembe e mi wawi waylugo ɓernnde himbe. E nde ɓernde den woɓɓe yeso a nyauti nyawu muɗum. Woɓɓe ben nyawu muɗum nde boɗa so ni a wawi, to ni nyawi a nyauti bernde nden be mbawi nyautude latide nyautude maɓɓe.